Oikove yandendie mboroaiu, mboroaiu ko jae ma ñaguroitatei erei jaeñomapa amopevese mbaeti yande puede yaupiti jokua mboroaiu ou ñoi kia yandemboaraji, jaema yendemboaraji ñai, erei kua ko jae mboroaiu ikavigüe